Oji oji eri eme mba muo̱ nom ni do̱la. Akun chu oji arapa, oji arapa mba de̱re̱, mba do, okpahe inobe. Inka ba chue̱ e̱nze ibi enze mkaba bi me̱yi. Aha bi me̱nyi ta, inka ba awa oro naa anyi aba chi inka oro naa anyi aba chi, inka ba bi yegre akaba na anyi. Ahun akaba ana anyi ame waa ta bi yegre aba ba ge̱yi mezi alami abazi me̱. kali enzi mande ba bi ju abazi nomomu ame, enzi mande de kali. akaba azi ta wa geye ni ka laba wa me akun ora akpo nabi yegre awa o̱ka chu yiwu. Wa chu yiwu ni onyi onyi onyi, wa chu ni epa epa epa achu ne eta ete te ta, enyi enyi enyi gbe̱m kwa choota oti bu ibi chwi, ko̱ ibu ibi ichwi ta wa be menyi aba fu. Kaba futa o̱ti yigre awa yega nikala ingyo̱ koru. Ko hegre awa yega ni ka la ayo, eny wa yegre awa no ku owen, aka ti tocho̱ emgba ni ki ururiwa afi ni buo̱. Ka fi nibuo adome afi ni buo. Aka fi ni bou, leche na ba dome ichi, yegra aba awa ta wa de̱re̱ ibu ni me̱yi aba fu. Aka bi me̱yi aba fu ta, wa geyi izi omini ame ta, ka chu e̱nze̱ awa enze ta ba aha ni ada obada bada. Echebi ong ka ye ukruo, ni bi oaya obuya ni na azi oruo̱. Izi ala izi oruo kun yeka okpebi kalo̱ izi ame̱ okpahe aba ba kunya. Okpahe gba afia kalo̱n aya. Oru ufua alumba wa akun me̱ okpahe aba ba aba ka wuo be̱ne̱ Aka gi chu yela adi inzacho waa ka chi yela ta, o̱ka wi yela adun gbaa wi yela dum gbaa kibi, akwu bi kun no̱ro̱ ta wa wi manzi aba dun, wa wuo oru ogene gene adun. Wa we̱e̱ oru ogene gene ime̱yi abi ruo̱n waa ta oka ba si. Ota kwu oru ajun ta yinarufu. Wuku oru ajun kun yin arufu be̱ne̱ ta, oka ba ka reme̱, okali malo̱ kazi me̱ne̱. Kia zi gble gble ta, kie fu ende tɛ jiji waa ka fiambe̱ne̱. Jiji waa ka igeyi uzi ong ichwi, yega alun aba wa, akun oka de kali ibun de kali ibun norori waa alun aba yonomume. Ka yeta odom fia mbene, akun afia mbene ta, e̱yi ki bubu igwade akbleha o̱cho̱neje dimo̱demo̱demo̱ akwa. Akia dom agbleha ochoneje dimo demo akwatɛ o̱ro̱ ame ki si aki. Eka gom afia ni maro be̱ne̱. Aki omu inyi o̱so̱so̱ ibua si ahi. Wubua wubua na anyi wubua do̱ o̱kpahe nobe. Wubua aha ni ko̱ okpahe charu uzi ni kali bi chwi me̱ kun charo ka wuo̱ yawa kun si o̱wa ni ododo̱ kun buno̱ no odo̱do̱ Akun sawa no o̱do̱do̱ kun buno̱ no̱ odo̱do̱ ta. Ya do, okpahe nini ee okpahe yarom kalota yibu buno̱ ahi yichwu ahi yibua do̱ okpahe inobe wubua mo̱na wubua de̱re̱ ikeje oru alaba ka yo̱me̱. Akun abaa di nobe, akun ukruo̱ na ba yawa aka yime̱, oka yin. Ko̱buta oru alaba zi me̱ wubua ke̱ye̱ oki bua azi. Kali <hesitation> oru nimande, enzi mande aleyi zi, yazi omuasi omuasi ya. Yegra inyi yaya <hesitation> akpo inyi yaya akpo, yifu akpo, yaba de ni me̱yi ta, e̱yi ta bana waan. Kia ba nata kabi ire̱ akpo be̱ne̱. Ka bi hre akpo eka yeta <hesitation> amun achi yela. Aki amu achi yela ta, ka bi chi. Yegrepa inyi yazi yazi igwade. Yazi inyi nomu yazi ame noji. Yegra inyi enzi mande ni oji, yegra inyi yazi. Nomomu meme nia yo̱ onu nia yo̱ demo̱demo̱ ne̱yi agba akwa oru eyi anu ekame̱. Chopu ya yayi enze̱ gbaa ichi ni kali akposi yame̱. So, yanu oru ali abayo̱ nua ba de kaleye. Aleyi abanu oru aliabayo oru ade kaleyi yaki buyi aji ikgblede. Akiya ikibuyi ijie ikgblede orori ki ako, aya. Ota dom ayeyao̱ ocho̱ye o̱cho̱ye be̱ne̱. Aka dom ayeya o̱cho̱ye o̱cho̱ye ta oki na ni ikgblede kali iji ijiya.